Rwngnog ba school o buiba thwngjakmani tei khwuijakmani yokna hinkhe sakni bwkha no kwrak khe ma tonina nangnai. Phwrungnai rog bai kwthaiui tei bongni phwrungma swrungwui rwng nogo ma thannai. Pwhrwngnai rok bo cherai rok ni bagwui kwrak raida tei joto cherai rok no kaham khe ma naikolnai. Cherrai rok swrungmung kaham hingkhe fwnagwui tonikhe cherrai rok bwkha no ayang oyang ongma no bwthagwui mannai. Cherrai rok boi ni logi bo bongni bwsak tei cherrai rok bokhorogo kubuk ongnai beyang tongmung thangnai klai nai rwngna nagnai. Abo haikhe cherrai rok bo sikinai.